برقي جارو یوه ماشین ده چې د هوا زور کاروي. کله چې جارو چلول کېږي، دا د خځلو پر سطحه هوا کشوي. د دې هوا زور خځله او دوړې راټولوي او په ځانګړي کڅوړه یا بکس کې یې ساتي. نو کله چې جارو تېرېږي، خځله او دوړه په اسانۍ سره له ځمکې پاکېږي.